Sasoa, raroa, tatelu, pa', lima, num, pitu, walu, sou, mapulo, mapulo sa, mapulo roa, mapulo telu, mapulo pa', mapulo lima, mapulo num, mapulo pitu, mapulo walu, mapulo sou, rompulo, rompulo sa, rompulo roa, rompulo telu, rompulo pa', rompulo lima, rompulo num, rompulo pitu, rompulo walu, rompulo sou, mapulo tulu'u, mapulo tulu'u sa, mapulo tulu'u raroa, mapulo tulu'u tatelu, mapulo tulu'u pa', mapulo tulu'u lima, mapulo tulu'u num, mapulo tulu'u pitu, mapulo tulu'u walu, mapulo tulu'u sou, mapulo pa', mapulo pa' son sa, mapulo pa' raroa, mapulo pa' tatelu, mapulo pa' pa', mapulo pa' lima, mapulo pa' num, mapulo pa' pitu, mapulo pa' walu, mapulo pa' sou. Limampulo, limampulo sa, limampulo roa, limampulo tulu'u, limampolo pa', limampolo lima, limampolo num, limampolo pitu, limampolo walu, limampolo sou, mampulo pitu, mampulo pitu sa, mampulo pitu raroa, mampulo pitu tatulu, mampulo pitu pa, mapulo pitu lima, mampulo pitu num, mampulo pitu pitu, mampolu pitu walu, mampulo pitu sou,